जो डिजिटल कैमरा राहत थे। ओकर इस्तेमाल फोटो ल गिछे म कार्थी ए का करत हे कि जो प्रकाश रहल ओकर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति ला बदल के ए फार्मेट म काम करते। डिजिटल कैमरा म लेंस लगे रहते आऊ ओकर आगे म स्क्रीन रहेल। बैट्री लगे रहल आऊ ओकर बाद का हावत हे कि जो प्रकाश रहते ओ एकर सेंसर से टकराते आऊ फोटो है गिछाते।